Fa fa <hesitation> fa igatir korsatika gerya, ingilizig gerya, ayilinga tawira, <hesitation> bailinga nasikira, <hesitation> ayilinga اهل. Kolomaerin ayilinga ahilkani wazifa ashri fa ilnami.